Par nare ni rxiu refri zlua, refrigerador zlua, este lany gu queity riux di ra comid, queity the xi rack xcomid nú lany gy, val´na aveces queity rndiab dini gulá zto si nani par gindyab ni tchi, mejor lany gy rioziununi te queity riux dini rh, tchi zëga ra refresc’w te xi rack ni, val’na a veces, zëga ra quesill, ra quesos re’ah teh xi rack ni, nila th xman, nzewbix gisiu ni lany gy’a the xi gack ni nix run ni, run nald ni lá ra la rá comid va tchi ni queity riux di ra comid gy.